Are mahita aby avy zaridainahy hitanare tsara edy zalahy, za i misy tany andianana sao de mbô afaka afaka arôzenare hely raha i- izy re, za io tsy ela aby agny, izy kôa ôhatra afaka karamaigna a regny zaza aminare aka amiako vôla hagnano azy igny fô tegna ilaiky satria zahay ko agny elaela mety ho ela ho ela zaha mety malakilaky de mbô rozeo fao, izy kaofatra voakôpikôpiny izy de m- amiako remerciement hely za mipôdy avy akagny.